يعني كلتنا وقت ما تعلمنا ركوب الدراجه كان اكو دراجه من هاي اربع تايرات تايرات مساعده ف عليها تتعلم وبعدين تشيل تاير من تايرات مساعده وبعدين تشيل تاير اللاخ لان انته بهالحاله غاح تتعلم عليها بطريقة بالبدايه غاح تتعلم عالستيرن وبعدين